Ман дар даст харитаи куҳна ва пӯшида бо рамзҳои сироятӣ доштам, ки ба хазинаи махфӣ дар ҷазираи беодам мебурд. Бо завқ ва ҳаяҷон сафарро оғоз кардам. Дар роҳ бо хатарҳо рӯбарӯ шудам. Заминиро канда сандуқи пур аз танга, ҷавоҳирот ва паёми қадимиро ёфтам. Хазинаро на танҳо тилло, балки моҷаро ва таҷрибаи беқимат месозад.